وخت ماته د ژوند تر ټولو ارزښتناک نعمت ښکاري. زه فکر کوم وخت نه بېرته راګرځي، نه تم کېږي. هره شېبه د بدلون، زده‌کړې او عمل فرصت دی. وخت هغه پانګه ده چې باید هوښیارانه وکارول سي. زه وخت د بریا او ناکامۍ ترمنځ توپیر ګڼم. هره ورځ د وخت د سمو انتخابونو نتیجه ده. وخت د ژوند د هدف ټاکلو لوری مشخصوي.